Ha niq'ar ke na ti qaq'arwa chi kiij chikop hoj chilanaq naqaq'arwa chi kiij chikop chi kiij la miis chi riij la sinik chi riij la tz'e' chiriij la ch'ip ro'na nqaq'arwa juntz'ip chi riij la waakax, <hesitation> onteera chikop natiqaq'aram q'as kino'ooj entonces wi rijawinaq looq' ni rilam la chikop e je' tii janaj sa xilo' je' tii janaj sak'on la' la chikop taqee' pues keh nkik'ar ar entonces wi hat looq' naak awilam awakaax <hesitation> wi qalam je' tii la waakax la keej kat'alii wach kijawinaq man nkiye' taqkiib' nachapam pa kiij man nkiye' ta kiib' nachapam pa kijeh <hesitation> ru'uum re' han wuq'ar ke kiroo na nawila' looq' janaj chhikop ru'uum la chikop nkik'ar ja'ar y nki wat'alii wach janaj q'akeh re' rijawinaq <noise>